<hesitation> Règle koa zany na fa- fanipiky, regny ampiasain'ny mpianatsy regny lafa <hesitation> manao sary, raha ohatsy ka hoe misy titre regny de cadreny amin'igny règle igny amzay mba môrimôrina kokoa zany le cahier rehefa mahita an'igny de mampatozo mamaky.